Sera kepaar kasa tempou pe omei sera sakalang ka itu pila ku sadap kaah se itu ginorengo maentut maanta kumetep te marisa laker kekanen tah tuana kan sa itu santangen ka esa kanen ku sa pekeaan menguri ngurip lekuman pagi kuku mani tu maro ra ke kayo wengi keayo wera pa mo repa- repa- repammaparua mbengi saku taar kuman kuman sera sakalang kea memang kepaarku kasah